نبدأ جولتنا من المعالم التاريخية مثل مدينة شحات، وبعدين نعدو للأسواق المدينة الجديمة بس تشوف الثقافات والتقاليد في نهاية الجولة، وبعدين نعدو للكافيهات المشهورة باش الطعم الليبي التقليدي.